Aj putaran ninguey pues a aran ñipants titiem aj sapants primer titiem y atatuan este altiel ñipelan aran napac an y pues ajguey aldom primer ma- mawan ñaran mi ndiam ndiam pajan saran mbas doj apallac aran tiel anok mi kian napaj tupich aran tiel camüy doj anok papa, colot chipiñ doj este apaj colot puran, almu mi colot papas, almu mi colot ceboll, aldo mi colot eh ajuey atuan mi uñij sow y pues primer apupants saran nindoj apayac acaran tiel tiel titiem y ayacaran kiñek wesh landoj ongolloj wesh ajaraw lamanga wuch mi color entonces kej apajmet kecharan aw nashish y atatuan aran garan akich ñupants nakiej chupiñ, primero este ajants saran ombas kit doj a colot taran doj este pues atuan aweñ aran meawan mi ulajs. Aguañaran andugrand dieñikikiriun niuñi kig rietotoguana colotaranchipim arcolotaran cansa colotaran cebolla iriacaran aajos y atotaguan pues apanzaran aiyeigandon miñein maquiej este e peacs almandoldmas andalmondolpans ñipans piejx ayack carandolain andonil kies andoncaray laindol wesh este mi michipil y aquiel andomayal natdediempo